कुत्ता अपन मालिक से प्यार कई तरीके से देखावे। उँका देखके पूंछ हिलावे अने खुशी जाहिर करवे। मालिक के आसपास घुमे अने उँका चाटे। कई बार कुत्ता अपन सिर या पंजा मालिक पर रखे, जइसे <hesitation> अपनपन देखावे। जब मालिक दुखी होवे, तो कुत्ता पास बैठके सहानुभूति देखावे। खेल मं उछल-कूद करवे अने <hesitation> बुलावे पे जल्दी आवे। कुत्रो मलिक को वफादार।